Mi sawaran sobajo am dow o hakkila be njamu bandu mako o tefa nyamdu boddum je beddata njamu bandu goddo, daga ko nandi bikkoi ledde, irin dukkuje be lemuji o nyama o accha nyamugo nyamdu je mari kantu duddum ngam torran njamu bandu mako.